Makava maurina vanuanai a'anana, rai'a rai'a badinana, gavada ibaidadai 'anana inonoga vanuanai vei'na emiava, gebana emiava, gavada <noise> ibaidada gemiava, voani, voabi, voani inonoga, vegana vegara gavaka oura veniava a'ana ai vo'abia, vakuna ero a'anana mara'i boi'o o vo abikaina, vemia gavana mara'inana kavogavania vo ania be, nono'a ounanai vanuana maurinana rai'a be ia gerekanai, gerekanai a'anana, a'a agana a'anana, ai maurina e'ina'ava, gavada baidadai a'anana ge gae'gaeva, vo gogo gava gavana abunanai ero ko gavada gavadada ge gae'gae, vanuanai a'anana, gavana inonoga voabia agona kapea, gavana kapea <noise> evaira'asi vo ania vogana robana a'anana, gebana vo abia vo mai. Nou'da voabi vomai voani, auda rau'dada voabi vomai voani, ounanai vanuana maurinana nonoa, makava a'anana, agana i'inanai a'anana gavada iboudadai a'anana vakiuna ve'ouraro inoku vo gava gava, vo gogo gava'gava abunanai ero gavada gavadada baga ia'ia, maurinana e'iraagaga e'inanai, gavanaka vo gavania a'anana a'adina vo gava gava ainia vakuna ve auraro inok vo gava gava, vo gogo gava'gava abunanai ero gava gavadada baga ia'ai, maurina e'iraagaga e'inanai, gavanaka vo gavania a'anana a'adina vo gava gava ainia vakuna ve auraro inok vo gava gava ainia, ema ve'o, a'anana ve'o, ana o ounanai agana maurina eganva ega'egana e'ira'a gagava, gavada boudada a'anana vakuna e'aurarova, vo gana gavanaka voabi voka, gavanaka ero a'anana ira'a ero, a'a vaku'na veogu on'na, vo gavagava vo aniani, ve'o a'anana maurina e'ira'ava agana aonanai, ounanai ema, oma ero vanuana aononai a'anana gavada, kaka a'anana, emu vakuda vova onidia, eda mia, o i'inana a'anana gavanaka inonogo a'abia a'aniava ounanai, ai vakuna a'anana va korea ve mia. I'inanai a'anana, vakuna oma korea unini ko ve'o vogana vakuna vo garaia vo mai vosia ravi ravina a'anana gavaka, ago'rerenai, gavagavanai gavaka va'ania ounanai, vakuna uga a'a kuananai akoreava 'anana vu'abia vu'maiainia vuga vugava gava ainia a'adina, ounanai i'nanai a'anana gava gavana abunanai vo gogo, a'anana gavada gavadada gegaegaevai gavada boudadai ero. Veida, gebada, vugai ero a'anana rorinai ero a'ana gavada ero voveni ero be vogai, ema ve'o a'anana ve'o, ounanai maurina iana e'ira'ava ia agana aonanai da ai e'ira'a va kauni'ina vegana dakaisa'aku unanai maurina i'inana arava a'ana isa viora ovinai ira'a agoda boudadai eganado ganado va vegana gebada a'ana gavadada gegaegaeva. Gebadoka o gavagava abudada gavadada ero gegoegoeva. Apuda gavadada ero gegaegae va ounanai ae'adi vogavanida voka. Veo, ema, oidaiva ai vogava, agana ao nonai vanuarai a'annana iana nonoa'gaga. gavada boudada nonoga voabi, ieinanai. a'a maurina ei'ra'ava, ana ounanai mao ranadaka isa vararoa, vegana, aeadi ramiava a'ananai ramiava vakuna iana e'ourarova gebada ka gavava, ana vakuna vo korea, a'anana da vei'dai vo'abiasi ero, vomai vogana, gebada vogava auda raudada vogava, ounanai eina, maurina o'robo'o nobo'o ainiava a'anana ai maurina kauna'anana, maurina vovavaia ovinai.